Gne fomba fandraisan'anzara gn'amboa dia ame fagnasara gne ekaosistema da satria zagny gn'ala refa misy amboa dia, misy amboa romotry da matahatra gn'olo gn'hiditra amign'igny ala igny zany hoe sy sakinolo zany misofoka amign'ala igny anapatapak'enigny ala igny raha misy amboa dia gn'ala igny, dikan'izany mandray anjara ame fagnasara ny ekaosistema gn'amboa dia na gn'amboa romitry.